Ny tena olo mipetraky any zany da olo mivavaky amin'ny indou indouisme zany da oa koa ny boudisme da ao koa ny Islame tsy da misy mpivavaky amin'ny jesosy Ckristy otry agny christianisme.